Ke shurbier aq shumë së fundmi... meriton një pushim. Çfarë mendon për të marrë një fundjavë të lirë? Pak pushim do të të bënte mirë dhe do të të rikarikonte energjitë.